Dawaaɗi ɓaleeɓe, dawaaɗi tuubakooɓe, dawaaɗi daɓɓi, dawaaɗi juutɗi, dawaaɗi towɗi, dawaaɗi mbayɗi no mbaroodi ni, dawaaɗi mbayɗi no ulludu ni.